He mau meaʻai ʻaina kakahiaka wikiwiki a maikaʻi no ke ola kino. ʻO ka huamoa ʻoe, ʻo ka palaoa me ka pīneki paka ʻoe, ʻo ka seriela ʻoe, ʻo nā huaʻai like ʻole ʻoe, ʻo ka wai huaʻai hui ʻia ʻoe.